هل تفضل أن تكون لديك القدرة على التحدث مع نفسك في الماضي أم في المستقبل؟ ولماذا؟ أختار أتكلم مع نفسي في المستقبل عشان أقدر أعرف وش اللي ينتظرني وأخطط له بطريقة أفضل التواصل مع المستقبل يساعدك على تفادي الأخطاء وتعرف الطريق اللي تحتاج تمشي فيه أما الماضي، ما تقدر تغيّره، المهم تتعلم منه وتستفيد